Okuhupa omwinyo muua kwami mutu etjemuna kutja okuhupira popezu na mukuru otjina otjitenga tenga, mena rokutja mbimuna kutja nai tjiuhupira popezu na mukuru nandaee imbi mbyahorekwa komeho wovandu varwe ove kove nu vya vya like vyaraisiwa poo wapewa uvimuna tjarwe otjitjakwao kuhupa omwinyo muwa kwami etjemuna okutja naii okuhupa omwinyo mumbiriha. Hinee heenee vanga okuhupa omwinyo omundiru ondiru eisana kutja nai okuhupa omwinyo muwa, mena rokutja nai ove tjimo tjimohupu omwinyo mbuhina kuyenena ikasana aayo mohupu omwinyo womundu warwe tji tjikaeta okuu okukundereka noho, tjimohupu omwinyo mbumbu mbu ombiriha mbweriraere kutja nii ehupo randje oondi, oondi tjimbinaitji mbinatjo tjimbihinatjo hinatjo poo tjiuhina kunanukirwa otjina tjomukwenu warwe mekambura kutja nai imbo maririre ehupo ewa tjarwe otjitjakwao tjimeenene kutja okutja omwinyo muwa poo oo oo okuhupa okuwa oondi. oondii tjimoo tjimoo tjimoyenenisa tjimoyenenisa imbi mbiunavyo uriri tjiuhina kuvanga ovingi mena rokutja nai imbyo vina tjiri kaviyenene nu kanaa vikaenena uriri, okutja ove nai kutja uri raere kutja uhupa omwinyo muwa poo uhupa omwinyo mburiwo urizuvise uyenene okuhupa uyenene okuhupa. Okuyenda komurungu oondi tjimoo tjimoo tjimoyakura imbi mbiunavyo nokuhupa mwiimbi mbiunavyo, tjarwe otjitjakwao ngahino etjevanga okuu okuhupira mo mozoresevate pendje nokuhupira motjihuro poomozondoropa imbo nao kwami otjatjaurira oku omwinyo muwa, andaku tjiri tjiri mbiyenena okutoorora kutja nai poo vandu tuyenena okutoorora kutja movanga okukahupirapi etjevanga okukahupira koresevate mena rokutja nai koresevate urara openduka ori openduka orara oiri orara openduka mutu oovina mbituu mbitunangarasi viungurwa koresevate toho pendje nokuhupira motjomuise mumurondwaa murondwa ovihauto okuyenda kondoropa musokuu kusuta etuwo roye muu muu morara omuni muso kuu kuku rizara okumunika nawa orondu otjihuro toho uri mokati kovandu ovengi uhupa puno vakwenu komoo vanga okumunika navi pendje koresevatee, koresevate mori ovikurya mbimaviriwa iyo vandu avehe mbiha kurandwa iyove noho ambara potungi tjiuri koresevate tjiri koranda ovikurya nambano motjihuro irira kutja nai une tuwo ndiwaazema urikarera omuni kutja moso moso kurirandera ovikurya ovimariva noho mbimavizu mbimavizu kovandu varwe kovanene woye poo oomberi ngo mbumaveso kurihupisa noho okutja imbo hinee isana kutja nai omwinyo muwa poo ehupo ewa kako. Pendje nai nandaku tjiri tjiri kaskole poo kaviungura poo nandaku ovandu katuso kukondjera ezumo etje vanga okukara konganda uriri koresevate pumerara nokupenduka noo andii ovikurya koresevate moenene okukuna ori ovikurya uriri okuza kotjikunino uriri nambano motjomuise mwi omundu mokunu poyaune, okutja nao etje muna kutja okuhupa kuwa kwami uriri atjarira okuhupira koresevate. Tjarwe ngahino tjitjakwao kuhupa okuwa atja kurira andaku andaku ovandu avehe tune hupo rimwe uriri, andaku kapena vatumbe novasiona kwami mutu etjemuna kutja atja rira okuhupa okuwa, poo atja kurira atja kurira omwinyo muwa uriri kwami mena rokutja katja katjaikara nokuu noku nokurisasaneka poo katjaikara noo noninikize tjimotja kutja nai atuhe tuhupa tjimwe nu ami tjimeri omuraranganda wandje noho tjimari poo mukwetu warwe noho tjimari okutja noho kwami mbo atjairira okuhupa okuwa tjinene, tjarwe otjitjakwao mutu okuhupa okuwa kwami etjee etjetja oondii tjiunooo tjiunomerihongero tjiuno mahongero mawa omasemba okutja oruyaveze rwee nao katiti rwakwizikwa mokaa nehupo ewa orondu ove moenene moenene okurirandera atjihe tjimovanga. Konokuhepa okundja komundu warwe poo konokuhepa okuningira komunene woye oondu tjandje unotjimariva tjimomunu momweze okutja ehupo ewa uriri ambara ondu omundu tjimomunu otjimariva momweze nai mouye wakandino mbwi kutja uuisanewe kutja uno mwinyo muwa oondi tjiumuna otjitjamurongo mena rokutja ove tjiuhina kumuna otjitjamurongo momweze uriri tjo tjo tjomerihongero yoee ngunao okutja maekata kutja nai upahe oviungura mbimavii mbimavikupe kutja upenduke rukuru, tara upenduka rukuru ukotoka olata konganda nunu nu moo moo mo kutja uvase koviungura mbi uso kuronda otjitjauho otjihauto moso kusuta, oviungura mbi noho potungi kavii kavisutu potungi pupetapi vikupa okamariva uriri kumakeenene koo kuindjo hauto yoye yokukuvasisa koviungura mbi naa nokuyenena komboroto konootja tjiri tjiri uungura ukomba ondjiwo poo uharaka ohofa poyandje upewaa upewa ozoranda eyovi uriri moisana kutja imbo omwinyo muwa, imbo kamwinyo muwa ami kwami hinee tjanai inde hupo ewa kako mena kutja nandae ove omuni ozoranda eyovi kanaazenene okukukareka nomwinyo anduu nandu komaandero womweze poo komaandero wotjivike mena rokutja hamba noho uno vantje omwinyo uso kukaenda komurungu toho okutja noho ovina mbi mavii Tjuu tjuu tjiuhamwine otjitjamurongo poo tjimariva tjitjaenene tjikupee tjikupa okukara noo hina kutja ongwae ovandu mba ete mbutuhaenene nu poo vandu mba putuhanene owete mbutuvanga ovina ovingi, okutja otjihaho noho tjikaa tjino tjino maheya komwinyo woye konoo humpu omwinyo mbo uriri otja nai ohupu ohupa omwinyo muwa. Tjarwe tjimee tjimenene kutja nai ngahino kuhupa okuwa kwami omundu tjeno vanene uriri ami kwami tjimbino vanene vandje nu okutja kwami nao ehupo ewa uriri ehupo ehupo esemba uriri hinee hinee ningire ehupo rarwe kombanda yaindo mena kutja nai tumuna nai ovandu mbehina vanene omwano mbuvekondja tara kutja nai ove mwatje woskole wazepaisa ovanene woye nambano wapanduka okatja okanatje nga mosokupaha ovandu okutjevera okanatje nga mbumosokusuta kotji konakona kumoisa otjimariva porumwe otja putwahee oove mwatje woskole koungura nambano tjuno vanene woye motjiwa kutja nai aahaa ami mekara motjomuise poo mekara motjihuro mwi uriri omwatje wandje ngwi mehindi konganda ku mama ami ekondjo kurikareka ami omuni uriri kourike wandje mena rokutja toho otjihuro mundu tjiuno mwatje otjizeu mena rokutja ami uriri hinee vanga okuu okukara nomwatje nozombura zandje ndumbinazo nda kwami nai hineisana kutja owinyo muwa poo kuhupa okuwa. Mena rokutja ovanatje uriri owo ndiru kuwoveni apekara ami mbasuvera ovina amabo waa waeta omwatje ami mbimuna kutja nai omwatje owomundu ngwamana enyando ngwamunu kutja tjiri tjiri tjimbapanduka poo tjimbaeta omwatje wandje ngwi ami kwami poo okusuvera ovina kwandje tjandje kwaruka ombunda ozombura zandje zakaenda toho ruveze rwandje rwakapita ovina oviwa mbeviroro, okutja nambano kuyandja mbango komwatje wandje ngwi konootja uno mwatje omwatje mari okarekerisa ove movanga okarekerisa konootja imbo mwinyo muwa uriri poo ehupo ewa, okutja katiti nao kuhina kupanduka anduu adunduu tjiwautu okumuna otjitjamurongo tjoye tjitjakurama kena roye omwze auhe kwami nao ngo ehumo ewa noho.